Los gatus son abondu más endependientis, no ai d'estal tan pendienti d'ellus i s'avían ellus propius. Los perrus quierin de más atendimientu, tienis de sacá-lus unas pocas de vezis al día, i de corrienti están más pendientis del amu. Estó en que los perrus sonin más familiaris i cariciosus enque ain gatus que tamién. Pos essu, á i essu de que se llevan mal pos tapocu no te creas que paquí las puebrus los veis resolgandu juntus.